ite eme kawe inewai kut nika ite olong bae di co bolo musi'n ata inewai ho am hia ket ata tako nggitu kole keluarga'n. Ite eme kawe inewai harus olong bae di ba weki diha nggitu kole keluarga'n. Keluarga ho kom ngance tiba ite apa adanya, rantang eme poli nika cepisa hitu jadi'n ga oke tau nggitu kole eme nggo kut kenal inewai harus olong bae di co model neteng leso inewai ho, am po sebo inung keta inewai ho sebo tako. Nggitu kole eme kenal keluarga dise, ite harus bae di co model keluarga dise am keluarga dise ho gah keluarga keta data janto, data mbeko hot pande toe ma jiri ite ata nanang inewai hitu. Ite kole eme kawe inewai harus olo bae di hubungan agu inewai hitu, rantang nggo cepisa kut nika ite ga kaling manga hubungan dite, weta nara ko apa inang, mama koe. Ko apa, hitu tara nggo olong bae di co hubungan ite agu inewai ho. Boto nggo cepisa ga kut nika ga, do'ong le hubungan, hitu tara nggo'o ga ali ali manga hubungan keluarga. Ite kole eme kut nika inewai harus olo siap kole di weki ru, siap ko toe ite na wina boto ne nggo cepisa poli nika ite ga oke tau ai nggo toe di ma siap dite. Neka lelo ata di'an ket nika ho'o olong pikir dedi'a di.